فلپائنی کھین چُھ مقٲمی، ہسپانوی، چینی تہٕ امریکی اثراتن ہنٛد اکھ منفرد امتزاج، یُس یمن ہنٛدین ریسٹورنٹ مینوہن منٛز چُھ ظٲہر گژھان۔ باقٕے ضِیافتن برعکس، فلپائنی مینوَن منٛز چھُ اکثر توٚمُل اَکہِ اَہَم پٲٹھۍ ہاونہٕ یِوان، یُس پرٛٮ۪تھ کھٮ۪نس سۭتۍ پیش یِوان کرنہٕ۔ تِمَن نِش چھِ مُختٔلِف قٕسمٕک خاص کھٮ۪ن تہِ یِتھ کٔنۍ ایڈوبو، سینی گینگ تہٕ لیچن۔